Alemaña, velaí! Un dau que te pueu contal es la caía del Muru de Berlín en el mil nuevicientus i ochenta-i-nuevi. Hue entangau nel mil nuevicientus i sessenta-i-unu.i queava la capital devidía en dos, la parti orental, enbaxu'l control comunista, i la de ponienti, atillá al broqui democráticu i capitalista. El Muru era santu dela devisión d'Alemaña i del mundu ena Guerra Fría. El muru en fin lo cayerun tras dunus protestis ciadanus i tolas muacionis políticas en Uropa del Salienti i porque a ca ves avía una querencia más grandi de libertá de movición. I quandu el muru queó aballau, púun ajuntal Berlín i toa Alemaña nel mil nuevicientus i noventa, qu'estava devidía tamién en dos paísis: la Repúbrica Federal Alemana i la Repúbrica Democrática Alemana.